والله اني اشوف انه احد يكدر يحصل على موونة طول حياته بيتزا لان بيتزا على الاقل تنطي قوة انه تسد مكان اكل يعني مو مثل الايس كريم او الموطا مثل ما احنا نسميها فالموطا يعني هي كلها حلى بس ما فيها كثير فوائد بس اقله البيتزا احس تسند واحد من يجوع